Nganaij sanajpien lado de meawuan neste de neawuan este cue u majier mas este inteligencia mas este aca comprender puej amajier este ata preparar red gumi guashi juet que payanboet armost no numero uno, lado de chork aguey meawuan tiempo a lat preparado inteligente ganay guar towuan art aquelian mamey nipelau nin nigalot este palmer paran daño puej amet amet y este parandaño pues shindon out shindon iñimos paravonmondart chindow estede mi comida, por eso inteligente parmet iar andey art mosmitiro meawuan clase de u amajier gras parmayan vot por eso cañejet aman and moda lok costumbre de icosmue por aguey ti mona rangan anot ivestigación paranguinier mos palac publicado ti al redes social ti al este feisbook ti alien limeydi pagina de umbeyajs ikojts piyambikepishom tanto key moda lok.